Eewa, epulondono ondaala okuli tameka neyamukulo tanditi, opo ndikale ndina onkalamwenyo ombwaanawa, nenge ndetshi taalela ne mungaye mwene, ondaala okutshi tameka tanditi, onge wuna esimaneko ndiya lyaakuluntu, ngeenge owuna esimaneko ndiya lyaakuluntu, aakuluntu otaye ku pe, ondaala okutshi ithana olutapo, kanditshi ngeenge otsho otsho otshike, otshitya tshili mondjila, maala olutapo ndwiyaka, shaa wuna esimaneko, aakuluntu nayo otaye kuyambeke, okuza mpono, iinima ayishe monkalamwenyo hohe, otayi ende nawa, tandi gwedhako nee, onkalamwenyo hoku galikana, shaashi ngaye hu tandizi onda putudhilwa oku galikana, nokukala ndili pomuwa gwandje, hu tandizi onda putudhilwa okugalikana notandi kala pomuwa gwandje notandi galikana uuna tandi penduka nenge tandi kalala, opo ike onkalamwenyo handje heende nawa, <hesitation> a pukululendje mo- monkalamwenyo handje ahishe, tandi gwedhako ne iinima ngaashi eyilongo, oku dhiginina eyilongo lyandje opo ike ndika kale ndina onakwiiwa handje hili nawa, noku kala ndili nofamily handje ndina ombili, nagaye kandi hole okulwa nokutuka aantu, ndjono onkalamwenyo hili nawa shaashi nomayambeko age kulandula ngeenge oto ningi iinima mbyo yili nga, onkalamwenyo ombwaanawa natango ondaala oku hi faathanitha noku kala omuntu wiitegelela, wu hole oku pwiikina yakweni, ngweye no noho omuntu wu hole ike ombili, onkalamwenyo hombili, nande owuna ne. ondaala oku- ku gandja otshi holelwa, nande owuna ne otshimaliwa ndee kuna ombili, onkalamwenyo hohe itahi kala hili nawa, ombili hoko mwenyo, noku kala wuna ombili naantu mba yeku kundukidha monkalamwenyo hohe oho tandi vulu okwiithana onkalamwenyo ombwaanawa handje nga.